A Meksika an̈y ndraiky zen̈y, manana klimà trôpikaly rô, somary <hesitation> len̈a àby in̈y, karà antsimo an̈y ohatra. Fa ny manana klimà maiky àby ndraiky ndraiky mafana ao amin’ny amy rô tanàna misy bongo àby ren̈y hoe.